Iyo, <noise> binatang ini yang paleng menurut beta binatang yang paleng pintar, beta seng tau'e deng orang tapi kalo menurut beta pribadi binatang yang paleng pintar itu, beta punya itu kucing, karna apa? Beta pung kucing di ruma itu, de paleng pintaar, jadi awal katong piara kucing itu, beta pung ana parampuang dapa akang kucing itu di tenga jalang, jadi kucing ini, dia pung mama dapa tabrak, tinggal akang ana tu saja, baru ana su tau mama dapa tabrak la ana ni kastinggal di tenga jalang bagitu, jadi beta pung kacil, dia turung dia angka kucing mai yang tadi yang dapa tabrak la dia angka, dia dia-deng dia pung tamang, buka dong pung baj pung <hesitation> ambel dia pung tamang pung jilbab lalu, pake bungkus akang deng de pung mai tadi tu, ha la de pung ana tu kasiang beta pung kacil dia bawa pulang, jadi kucing beta pung kacil ni piara dia katong kasi mandi apa kasi sus biking susu bali susu encer par dia, kas minum-kas minum abis itu bagini, dari karna katong piara-piara jadi katong ajar dia, ajar kucing tadi tu, kata kalo kincing, bera, di luar jadi setiap katong kas minum dia tu katong sapu-sapu dia katong bicara par dia. Kalo kincing deng bera di luar eee seng bole kincing deng bera dalam ruma, nanti too dapa cubi, e katong bicara deng akang kucing ni, ke katong bicara deng akang akang-ana bayi ni haa, jadi, dia sto karna rajing minum susu minum susu tarus-tarus jadi kucing capat dia basar, jadi kacil ini jaga kalo dia su batarea ngeong ngeong ngeong haa itu barati dia mo kincing deng bera, katong su pi buka pintu, buka pintu talama dia su kaluar, kaluar tu katong dudu jaga-jaga dia kaya katong jaga katong pung ana ada bera lai jadi ja dudu kucing tu dudu di luar du di tana, dia kincing, de bera abis tu dia maso, dia maso, maso ka dalam abis aa dia mo tidor itu musti katong dudu hmm saaapu dia sapu akang kucing tadi tu ee saampe dia sono baru katong tidor lai, ya ampun ee akang kucing tu su parcis kaya jadi piara akang kucing tu sampe, <noise> dia tarangka, tarangka, tarangka saaampe sakarang ini beta pung kucing tu dia su paleng basar, katong kas nama akang sapa? Beki jadi beki ni, dia paleng pintar, dia kalo malam itu, abis makan dia su pi kaluar, jadi de kaya laki-laki preman bagitu, dia pi bajalang, jadi kal bajalang deng setiap hati tu, dia pung jam pulang itu, tarhim, kalo seng tarhim itu jam tiga, jadi dia pulang itu kan beta pung kamar ni sabla muka. Dia kalo pulang, dia batarea meeoong meeong seng ada yang buka, dia pi di beta pung pintu kamar tu, baru dia isi dia pung tangang sabla dari bawa pintu tu baru dia hela pintu, e pintu tu ini kan babunyi tuk tuk tuk kaya orang hela-hela pintu, jadi itu katong su tau pasti beki su pulang, la buka pintu par dia, jadi kalo buka pintu itu, beta su buka beta pung pintu kamar, dia su bataria meoong meoong meongg ahi nya, beta mulai buka pintu, beta buka pintu muka, aa buka pintu muka, beki dia seng mau maso, musti katong musti antar dia lai, jadi akang kuncing tu, su talalu pintar saking <noise> pintar tu jadi katong musti antar dia maso ka dalam ruma, persilakan dia maso ka dalam ruma, sampe dalam ruma musti katong kalo sampe di rumah beta pung ana parampuang atila pung kamar takunci, itu musti dia badiri di muka atila pung pintu kamar lai, meoong meoong meongg haa musti tila buka pintu pintu-la katong batarea kaka, kaka, buka pintu! Ha, kaka buka pintu, baru dia maso, maso tu kira kata dia mo tidor di tela? Jang harap! Dia langsung nae di atas bantal, di tila pung samping tu, dia tidur tila pung samping, la tila tu sesuai tidor lai polo-polo dia, jadi, abis itu kalo pagi hari de su takajo bangong. De dia bangong bagini kalo tila su bangong ka muka seng apa-apa tapi kalo tila balong bangong baru dia su bangong kamuka baru dia mo kaluar pintu masi takunci, dia su pi di atila baru dia su <noise> goso-goso, su goso-goso baru meong-meong di atila bangong, buka pintu par dia, ha dia kaluar, kaluar tu dia pi kaluar dia pi kincing, dia pi kincing abis itu dia bale ka luar maso dalam lai, dia tidor lai, palai kalo dia su lapar, dia su lapar itu dia katong su pi biking mak, kalo biking makang itu, dia pung makanang itu, ikang goreng tadi baru beta pung laki ni jaga, ramas-ramas ikang campor deng nasi, jadi akang sampe kaya makanang sampe su menyatu nasi su menyatu deng, e ikang su menyatu deng nasi, <noise> baru taru dia pung makanang, jadi karna katong piara beki ini, katong jaga biking dia pung makanang, ahi nya tadi kucing-kucing yang laeng itu, dong datang di ruma, jadi dong su tau dong pung tampa, ahi nya yang tadi beki, ada beki, su ada agus, kalo agus itu <noise> i laeng lai, katong pung kucing, itu padahal agus itu kucing <noise> kucing-liar, tapi kalo setiap lia katong turung dari atas motor, batarea agus pulang! Haa langsung agus su pulang iko beta lai, jadi beki deng agus ini, kucing yang paleng <noise> pintar suda, beta katong pung kucing dua itu, <noise> yang agus ni kucing liar, tapi karna memang dia katong ketemu dia su basar, tapi tadi tu klo pas katong pulang turung dari atas motor di jalang di atas. Baru pas dia ada di situ lae, langsung batarea agus, agus, meeong ee agus pulang, pulang capat pulang! Agus su pulang iko beta pung balakang, bagemana ana kos-kos an tar tatawa, ana kos-kos an bilang bagini, tuhang ee mama pung kuc ana piara su iko dari balakang, beta bilang iyo, tenang saja ana piara ini asa tinggal katong panggel sa bagitu lai beki lai, dapa lia katong di muka kampus sana, kal katong su batarea he beki, ose biking apa situ? Pulang pulang pulang pulang, ahi nya beta yang tadi ada baku gonceng deng paitua, hmm beta su turun dari motor ayo beki pulang pulang beta bajalang di muka, beki iko-iko dari beta di balakang jadi beta pung kucing paleng pintar! Biar dong ada dimana lae, tetap dapa lia katong di muka jalang sana, panggel pulang, itu langsung iko pulang, sampe di pulang di ruma itu to, ee maso di dalam sana! Seng ada ba seng ada kaluar lai itu dong su maso langsung sat-satu su nae di atas kursi su dudu eee su dudu, su dudu baru, paitua bilang bagini lapar ka? Kal seng kalo katong su paitua su sampe di ruma, poko nya beta kaa paitua kaa ato atila kaa an su topu-topu <noise> paha bagini, itu beki su nae di atas katong paha, bagini <noise> saja beki, <noise> langsung beki su nae di atas paha, su nae tu langsung e musti sapu dia, saapuu saampee dia sono, sono di atas katong pung paha percis kaya katong kas tidor ana kacil, jadi setiap hari bagitu beta pung kucing itu, ja'i kalo orang bilang kata. Kucing itu badaki bagini tapi beta bilang beta pung kucing itu paleng pintar sudah binatang yang paleng pintar sudah mangkali beta pung kucing sudah, seng tau deng orang pung kucing, karna tadi itu, dia kincing di luar, dia bera di luar, dia mo makang saja, dia pung makanang itu tampa kalo akang masi kotor kaa, dia tar mo makang di akang, musti katong cuci akang tampa tu barsih dolo, baru dia makang di akang tampa tu, jadi setiap hari musti katong cuci akang tampa makanang tu dolo, baru. baru <noise> baru apa? Maksutnya katong lia dolo, kata tampa makanang ni barsi ka seng? Barani kotor, jang harap dia mo makang, dia dia-meong. meong meong. Ahi nya, katong cuci tampa makanang dolo baru, taru dia pung makanang, taru makanang abis baru haa dia makang.